Kadañonró i iin chu'u- hu u u-. <hesitation> já ihó entero ján kudí kaxhinró jondé kadanró pedacitó chí cuenta ná ho kuendó ká chikuandó nu'u koo ján kueñandó ayivii kaxhi xí.